<hesitation> rakanipani ahina <hesitation> igueben rani wewiwehireo winaodawimara wewiwahirevo <hesitation> otawebo otawebo mihuweniouiu idumehonimipani minahemara arotawebo mehounimevani us abezenime nawelis <hesitation> avonina amama wiemiebe veva avaovamama <hesitation> evonra in-baw avaniamamayo wevoavaseva abuwehiu vanu weyegeovomo gevogauwe emamara anuweyerulevoni abezemama miniweavani mihiyo <noise> oe wearavani <hesitation> onukadawean vanigena vanimisewirase vanimisaseni onudewerakara weo oronatitayiha iyauhn Iyauhn-nto those evonare evonikea oaze menawe avmi dimihipan avanimehimobo ara mitota mehisewedimivarserouho musevani we ok weaevaita mi valouho more divimeramani ohiseveya ah eh <hesitation> avanimi justi davawe ofuageyese agenakoa oniza minawe ininise <hesitation> avanemihiwe mi pa evonmanara because weavana <noise> wegotanigeria dia na aniyemahi nmavon aminayeomami bayeomami <laughs> o-ovamihere aweonna <hesitation> ohimina aguo namiobo amikake amikake noresunu because meyeweresina memasekarewe omana yomahi <hesitation> oyehnmegaun uda ohnmenagovn omayesewena ohamenagavn amiornamahiseu angna megadivoa amior

Omawosehina omaewogemi <hesitation> ogemiaboramn ooraasimi oweanimini uweramo race <hesitation> oniamiaeminieuo udaeganeunase yaweamisun veni amidina amidina masemiodani-ede nanaminaya sonuna amihaevn amihaevnbodahe ohmi agehi iguo ami iroojustidia <hesitation> eveomoniyiowaebena navoyami iguo we <hesitation> awenayadoliyayi oselebua agebia udia nime tayaweresina naremiyabimi nyemiyabimi onevosermiogunieda <noise> anminanisonuna oemenaiwomi eyeunderstand